Kua̱ sá ku̱ni xi xi ikee i̱bi̱, i̱bi̱ne̱ kua̱ batujín ñú tsjíé ma ndabá ku̱ ni̱ batujín nchan má, ku̱a̱anée̱ sá xi ísa̱ nga̱tje̱njeyajannée̱ yanú nda̱ba̱ ntsjíen mí, ndágíú, ndaxú ngatsi xi fakjangí kangijannée̱ ísa̱ jku mátsjíé ndaba kísa̱ jkuséjña askan tsíxí sá jnu̱ tsíxí ngatsi tsajmí ntjíé mínú tsajmí ntjíe xi kji. aa̱n kua̱a xi ísa̱ kajunjánne a̱ndé te̱ ncháaníne̱ ya̱ titjún faya sá ku̱ni yufi xi jtsí suba ya̱ ndibaní ísa̱ jkú, ísa̱ mancháanní nindu ísa̱ jku tsjíén ntjo̱ ísa̱ jku séjña nchan yába̱ kua̱ nga a̱ndé nindu a̱ndé kjee tsájmí ntjíébajáa̱ndé kjee kua̱ nga kísa̱ nchannée̱, a̱ kje̱e a̱ kje̱esín, ku̱a̱anée̱ sá xi kjúéchu̱áñá xí, xi sá ku̱ni ñá kjinjanée̱ ñanu kje̱e naxi̱nandanée̱ kua̱ ndé ísa̱ kjeéchun a̱ndé ísa̱ kjeésin kjíya, kjiya ni̱ndi̱ kjiya a̱ndé, a̱ndé bantjíya nga újngu kjándiene̱, a̱ndé kje̱échu a nga nchaní a ísa̱ní tsjíé ndabá Kua̱ sá ku̱ni xi siudájannée̱ a̱ndé kje̱échun a̱nde sá, sá ku̱ni xi ta̱jñúanée̱ ísa̱ nchan nándá nchán, ísa̱ jkú ncha séjña nga ta̱jñú ya̱ba̱ne̱, a̱ndá sá ku̱ni xi i̱bi̱ne̱ kua̱ ku̱a̱jín chun nga asu nandá asu sá ku̱ni xi i̱bi̱, nga ni̱sí ta̱jñúne̱ ndáa̱ xi ñá kjijannée̱ kua̱ kje̱esin chúnne̱, ñu nchán nandanée̱ askan ni̱ majín níku̱a nándá sá ku̱ni, sá ku̱ni xi kui sa xí tetsu̱ba̱abí, ngua̱ a̱nde kje̱é chu sa ku̱ni nde̱kjúái̱n tsjíé ndabá tsjíé, tu̱a xi ñá kjinjannée̱ ku̱a̱sin máne̱ ísa̱, ísa̱ jku íke sejña nchán ísa̱ jku, ku̱nisa xi ndibáñábí, ísa̱ jku mánchán, ísa̱ jku mánchán ísa̱ jku séya yufi ísa̱ jku ñu bájtsí ñú jkú, ñú jkú má kua̱ skan a̱ skan íke nga újngu kjandiene̱.